Delfinlar juda aqlli va ijtimoiy hayvonlar bo'lib, ular guruhlarda yashashadi va bir-biri bilan aloqa qilish uchun rivojlangan ovoz va harakatlardan foydalanadi.